عشان أخيط زر على قميص أول شي أجهز الأدوات اللي هي إبرة وخيط وزر، وبعدين أختار الخيط اللي يناسب القميص وبعدين <hesitation> أخيط الإبرة وبعدين موقع الزر أحدد المكان المناسب وأبدأ بالخياطة، تتكرر العمليات ح-حيث يثبت الزر، وبعدين بعد ما أخلص أربط الخيط في الجهة الداخلية وأثبته.